Fomba hikarakarana hoditra maina ndreka, mihinan-drano matetika de ohatra hoe magnosotra vahona anao an, de manisy satroka anao rehefa mivoaka ohatra hoe: aminà resaka tarehy iny de miaro i tarehinao iny mba sy ho maina be, de le rano hoaninao mbany le vahona hosoranao iny zany an mba hoe: mampisy humidité aminanjy fa sy de hoe maina be loatra lasa vakivaky izy avekeo.